á eftir ætlum við að ræða við forseta Alþingis Unni Brá Konráðsdóttur um

þingstörfin

nú eru sex vikur í kosningar og velta margir fyrir sér hver helstu kosningamálin verða hvaða aðferðum verður beitt til ná athygli kjósenda og hvernig til að ræða þetta eru hingað komnir tveir ráðgjafar í almannatengslum Valgeir Magnússon og Ingvar Sverrisson velkomnir báðir tveir takk nú hafa flokkarnir sex vikur til að bregðast við og hefja sína kosningabaráttu hvernig verða klárt að þetta er mikil áskoruns sem öll framboðin og flokkarnir standa frammi fyrir núna þetta er líklega stysta kosningabarátta sem hefur verið háð

áskoranir núna á næstu dögum og fyrstu vikurnar að reyna að koma saman framboðslistum og um leið að reyna að móta þá stefnu sem flokkarnir ætla að fylgja eftir það má nú líklega búast við að það verði mikið endurnýtt efni úr síðustu kosningabaráttu

ég geri ráð fyrir því þegar kemur að stefnumálum sjáið þið fyrir ykkur til dæmis sama fólkið að breyta mikið þar það verður ekkert reynt að skipta út fólki það yrði svo fyrirferðamikið núna það færi svo langur tími

búa sér til stefnu og elta hana og reyna að búa til einhverja framtíð en samt sem áður er þetta hluti af áskoruninni sem flokkarnir standa frammi fyrir vegna þess að að það eru einhverjir flokkar sem

að hafi tapað í síðustu kosningabaráttu og það er verið að koma með stefnumál og skoðanir um hvernig menn ætli að stýra landinu en líka verið að koma með fólk og það eru margir sem

en stefnumál hver verða þau að ykkar mati sko núna í þessu umróti snýst allt um eitt mál sem ég hugsa að verði svo ekki málið sem verði talað um þegar líður að kosningunum

siðferðisleg mál sem við erum

að tala um eða viljum við meiri festu umræðan skiptist svona

þessir tveir pólar núna en ég hef á tilfinningunni að svo muni hún færast yfir í hefðbundin mál eins og heilbrigðismál húsnæðismál og þessa hluti og þetta fjarar svona aðeins út en svo veit maður ekkert hvað verður kosningamálið og

er líka áskorun þegar það kemur svona hratt þá mun allt gerast svo hratt þannig það sem er umræðuefni í þessari viku

ekkert endilega umræðuefni í næstu viku og

þú þarft bara að vera

að vita

erum að fara að tala um á morgun vera á tánum já en það er ár frá síðustu kosningum þeir hafa úr litlu fjármagni að spila verður hún ekki helst á samfélagsmiðlum jú ég geri ráð fyrir

mikið á samfélagsmiðlum en ég held samt sem áður að framboðin verði

aðeins að passa sig á því að keyra ekki yfir í þeim málum ég held þeir ættu að

líka til þess að fara bara í að tala við fólk hringingar fara meira út

en það þýðir þá líka að það þarf að virkja mjög mikið af fólki bak við framboðin sem sem er stóra áskorunin vegna

þess að stjórnmálin hafa því miður verið í miklum átaka farvegi og margir sem hafa kannski þess vegna ekki viljað koma nálægt því og við höfum séð það áskorunin er að koma fólki á kjörstað og um leið og það er verið að hamast á samfélagsmiðlunum og

lítið fjármagn sem fólk hefur og þetta verða svona fólk líklega innan flokkanna sem

að stýra þessu

tala aftur og aftur við sama fólkið og segja þeim sama hlutinn og segja þeim að kjósa sama flokkinn þetta drekkir fólki

við sjáum hvernig umræðan var bara um helgina þar skiptist fólk alveg í tvær fylkingar

ánægðir með útspil Bjartrar framtíðar og svo óánægjufylgi líka og

öfugt en verður þetta ljót kosningabarátta verður hún rætin eða sjáið þið fyrir ykkur málefnalega umræðu ég held að það sé mikil hætta á því

það geti mjög auðveldlega farið þangað en þegar maður horfir á svona stutta kosningabaráttu eins og þessa þá ættu allir að setjast fyrir framan áður en þeir leggja í þetta plan í

sína og segja hvar eru tækifærin hvar eru tækifærin fyrir mitt framboð

að koma mínum málum á framfæri okkar málum og því sem við viljum standa fyrir og reyna að tala uppbyggilega um það því það er önnur

annar sem framboðin hafa og það er að þegar þessi kosningabarátta verður búin þá þarf að mynda ríkistjórn og þá þurfa þessi framboð aftur að fara að tala saman og þá skiptir máli að vera sleppa því að tala um hvað við sjálf það gerðist síðast en ég hef á tilfinningunni að það verði einhver sem komi svona óvænt og fari að tala á nýjan hátt og og fólk muni opna augun fyrir því ég hef á tilfinningunni að

er svo stutt og kosningaskjálftinn sem við þekkjum hann kemur svona yfirleitt í lokin á kosningabaráttunni hann er eiginlega bara í næstu viku þannig það er hætta á að grasrótin fari og þeir verða yfirleitt svona agressívastir í lokin byrji snemma og verði þessar skotgrafir til og það er mikil hætta á því og það verður einhver sem talar á annan hátt og fólk á eftir að hugsa svona ahh ókei þarna er einn sem ég nenni að hlusta á hann ætlar bara ekki að vera alltaf í sandkassanum við sjáum hvernig þetta fer takk kærlega fyrir komuna takk og þá er Baldvin kominn með forseta Alþingis já hún er sest hérna hjá mér Unnur Brá Konráðsdóttir forseti Alþingis velkomin ég verð eiginlega bara að grípa þennan bolta á lofti um það sem þau voru að tala

áðan um tóninn í kosningabaráttunni og mögulegt viðhorf almennings til til þingsins og þingstarfa því það hefur nú verið verið mikið í umræðunni forseti Íslands talaði um það í morgun hann var svona að brýna fólk til dáða að það ætti nú ekki að gefast upp á ykkur þingmönnunum og

og pólitíkinni

áhyggjur af því sem forseti Alþingis að fólk sé orðið dálítið þreytt á þingmönnum og þingstörfunum nei í sjálfu sér ekki

þjóð sem fagnar á næsta ári hundrað ára frelsi og fullveldi vilji taka þátt í lýðræðislegri baráttu og ef einhver bilbugur er á mönnum þá held ég að við skuldum feðrum okkar og mæðrum það að mæta á kjörstað vegna þess að það var ekki sjálfgefið að allir væru með kosningarétt þannig ég hef fulla trú á því að landsmenn muni flykkjast á kjörstað og taka þátt í þessum kosningum auðvitað er alltaf hættan sú þegar það er stutt á milli kosninga að það dragi aðeins úr þátttökunni en þá er það okkar sem erum í framboði að vekja áhuga og hvetja fólk til þess að nýta kosningaréttinn það umræðan um Alþingi

hún hverfist oft í kringum það að þetta sé svona átaka átaka vinnustaður

það muni smitast inn í kosningabaráttuna og pólitíska umræðu næstu vikna þessi átök við eigum aðeins eftir að sjá hvernig þingið lýkur sínum störfum en mín stutta kjörtímabili

að þrátt fyrir að það hafi aldrei verið fleiri þingflokkar á þinginu þá hafa allir lagt sig fram um að vinna saman að umgjörðinni og vinna saman að því að það sé hægt til dæmis að ljúka störfum þingsins síðastliðið vor á réttum tíma og menn séu tilbúnir í samtalið og ég hef fulla trú á þingmönnunum og ég hef fulla trú á því að menn ætli sér að reyna að tala sig niður á einhverja skynsama niðurstöðu varðandi lok þessa þings tölum aðeins um það því nú eins og kom fram í fréttum eru ákveðin mál sem hefur verið rætt um að reyna að ljúka getur

aðeins farið yfir það hvað menn eru helst að horfa á að geti náðst einhvers konar samstaða um á næstu vikum ég boðaði formenn allra flokka til mín í dag og við settumst niður á

fundi og ræddum það hvaða áherslur flokkarnir væru með og hvernig flokkarnir sæju fyrir sér lokin á þessu þingi og menn

með ólík sjónarmið hvað það varðar en engu að síður eru nokkur mál sem við höfum sett í ákveðin ferli til þess að reyna að leita lausna sem allir geta sætt sig við að keyra áfram málin sem eru til skoðunar eru meðal annars

útlendingalögin mér var falið að reyna að keyra saman þær hugmyndir sem komið hafa fram varðandi breytingar á löggjöfinni og athuga hvort hægt sé

að leggja fram einhverja málamiðlunartillögu sem flokkarnir geta samsamað sig við síðan er ég líka að gera könnun á því með hvaða hætti við getum tryggt nýju þingi það veganesti að

a notendastýrðri persónulegri aðstoð geti orðið að lögum fyrir áramót það er að málin séu þannig úr garði gerð að kjósi nýtt Alþingi að fylgja þeirri stefnu sem núverandi þingflokkar á þingi hafa klárað þessi mál fyrir jól að þá verði það hægt við erum ekki að fara að klára fjárlögin það væri að reyna að flýta kosningum til þess að nýtt þing geti tekið að sér það verkefni enda varðar það framtíðina og á næsta ári þá erum við jafnframt að reyna að setjast yfir þær hugmyndir sem hafa komið fram bæði hjá dómsmálaráðherra og öðrum þingmönnum varðandi breytingar hvað varðar uppreist æru og réttindi til þess að vera með lögmannsréttindi og og þau mál þetta eru

svona þau helstu mál sem við erum að skoða ég kalla formenn flokkanna aftur til mín á miðvikudaginn og þá ætlum við að kanna hverju þessar þreifingar muni skila og síðan hafa menn ákveðnar hugmyndir um stjórnarskránna en þær eru ólíkar en menn ætla samt aðeins að kanna hvort hægt sé að finna einhvern sameiginlegan flöt varðandi framhald þeirrar umræðu inn í næsta kjörtímabil hvað með möguleg ný mál er er það þannig að fram að þinglokum geti þingmenn til að mynda

lagt fram þingmál samkvæmt venju eða hvernig virkar þetta núna þegar búið er að ákveða kosningar þingmenn halda sínum réttindum og skyldum fram að kjördegi þannig þingið sjálft og þeir sem sitja á Alþingi núna verða að ráða því sjálfir og við sem stýrum þinginu hvernig við ætlum að haga þingstörfum fram að kosningum og þess vegna boðaði ég formenn flokkanna til þessa samtals það er hins vegar mikilvægt að það skapist einhver samstaða um það með hvaða hætti á að gera þetta við viljum ekki lenda í því að það séu bara sett einhver mál á dagskrá og

tali menn í þeim endalaust án þess að það skili niðurstöðu vegna þess að það tel ég ekki að eiga sér stað og ég vona svo sannarlega og hef fulla trú á því að menn séu að einbeita sér að því að ljúka því verki og reyna að leggja sig fram Unnur Brá Konráðsdóttir forseti Alþingis takk fyrir komuna og gangi ykkur vel á maður ekki að segja það við ætlum að skipta yfir

ætlað að laða að erlenda kvikmyndaframleiðendur

við erum að vígja togarann Hof hof er búið að vera sem frábær aðstaða til að núna er brúin komin í togarann og allur nauðsynlegur búnaður til að veita

þjónustu fyrir kvikmyndaiðnaðinn er núna tilbúinn við erum hér að taka upp tónlist Atla Örvarssonar við kvikmyndina

þú flýgur aldrei einn sem er bókstaflega eitt stærsta kvikmyndaverkefni Íslandssögunnar hér er verið að taka upp með sextíu manna sinfóníuhljómsveit heila helgi þessa mögnuðu tónlist hans Atla fjallar um sem fæðist að vori en svo fer af stað

eftir að hausti þegar allar

það eru örugglega fjögur fimm ár sem Hilmar framleiðandi myndarinnar hafði fyrst samband við mig um að vera með þannig að ég er búinn að vera viðloðandi verkefnið í nokkur ár en það er meira það vantar

hér og svo líða sex mánuðir og þá en svo byrjaði ég bara

júlí að semja á fullu tónlistina fyrir myndina sjálfa að

búa það til en svo er líka svo flókið við þessa mynd

teiknimyndir eru með rosalega mikið af tónlist af því það þarf

fara að taka það úr ofninum og smakka

við svo sannarlega ætlum

í samkeppni við ætlum að laða hingað erlend tónskáld og kvikmyndaframleiðendur og þá er

eins gott að aðstaðan sé góð en ekki síst að hljómsveitin ég er bara að klípa mig á fullu til að átta mig á að þetta sé í alvörunni að gerast því við verðum að átta okkur á því

hefjast ný starfsgrein á Akureyri þetta er bara upphafið á nýjum atvinnuvegi skáldsagan fiskarnir hafa enga fætur eftir Jón Kalman Stefánsson er Kvöldsagan á Rás eins þessa dagana verið þið sæl þegar ég byrjaði

velta fyrir mér karlmennsku þú talar mikið um unga menn sem verða að mönnum og hvernig sjórinn herðir menn en smátt og smátt kemur í ljós að þetta

skipt alveg í tvennt annars vegar karlar og hins vegar konur

alast upp er þetta enn meiri skipting konurnar heima og karlarnir fjarverandi það var alltaf

að taka ákvörðun um meiriháttar hluti

alltaf beðið eftir að þeir kæmu á vettvang en en ég tók líka eftir því að oft voru

sumir þeirra miklu síðri ekki eins greindir eða höfðu ekki eins mikla innsýn í málefnið sem þeir voru að fjalla um en samt var beðið eftir þeirra orði ég tók líka eftir

ungur ungur

það var alltaf beðið eftir að karlmaðurinn

beðið eftir hvað ég segði ég var bara átján ára og vissi ekki neitt ég ég

get unnið eins og andskotinn en ég er algjör klaufi og hef ekkert verkvit og ég var kannski að vinna með konum sem voru búnar að vinna

þrjátíu ár og vissu allt og voru klárar en samt þegar átti að taka ákvarðanir var beðið eftir

smækkuð mynd af heiminum svona hefur heimurinn alltaf verið og er svolítið ennþá því

feðraveldið er svo ofboðslega sterkt það liggur svo djúpt í tungumálinu og öllum eldri ritum að við fæðumst með þetta í okkur við